अगर मेरी लाटरी लग ज़न्दी त में सबसे पैली कुछ पैसा बैंक म जमा कर दयोलु कुछ पैसा में निवेश कर दयोलु और वेगा बाद में कुछ पैसा में पैसान में अपरू और अपरा परिवार रे सोक पूरा कलू वेगा बाद कुछ पैसा में चैरिटी म दान कर दयोलु।